Hempaka eky zah zaign ai, oyy, tsy mety nahita tee shirt leha mbô tegna fanaoko zah ek zah io, eh azafady ed ii amin'oviagna koa anaré ke mahatonga modèle karaha le aminahy tô ai, le mbô fanaoko zah zaign ee, le mbô homby anahy, le taille mbô homby anahy, na koa hoe kao mbola tsy mety mahatonga anaré ai, aiza zao ohatra boutique hafa possible ahitako leha karah an'tô, leha mbola misy taille leha fanaoko zah.